Thuhet se tedheskërat, però ë uno stereotipo ovviamenti, ngë ë një shurbes ftet però thuhet se tedheskërat jan precisu, jan një skaj të ftohtë njeri mbi jatrin, se ngë kan ndutu caluri tra di ata, ngë jan si i latini per esempiu.